Je'e pop arrox je'e na'a ya myas kabyë ukpyë jue nak yë yajmëdunëy yaj makayëy mëdë mole kanë mëdë arroz y chyam leche arroz muk ukpë.